والله بنحس في عليه طبعاً صلة بالعصر الحديث لأن الناس كيف عليها قصات وصغات كدة تعبر عن اهتمامهم وعن حياتهم وبكدة بتعرف الإنسان من اهتمامه ومن طريقته، بتعرف إنه الإنسان كيف بيهتم بيها يعني.